و الله انو الأطفال الحين حياتهم وايد مختلفة عن قبل خمسين سني ، يعني مثلا الأطفال الحين حياتهم فيها مواقع تواصل اجتماعي و ألعاب Vedio و مشتتات عدة و أيضا ضغط الدراسة ، أما الأطفال في الماضي كانت الحياة أبسط كانو يقدرون أنهم يلعبون يسولفون مع بعض أنا بعتقد في الماضي كانت أبسط.